Toh mjir yaru sulaka ɗi, kulini a hani akwa zaman bwur ti bur lukwa kulinni aɗi na wacci wa, zaman na kulini, kwa bu garin nikah alukwa dabwa mwa la ka sal, ko mzirnkwa ka mzirda kwi, sai mi ding gabila tsi, kucima mi ganta kil zawar, mi zawar ni ani tak ɗa kiy mdidamwa, wala sulaka ntaɗi gabila gya din gabilawa, mi gir ki si mwa ofiya giri, gira gabilla tsi, amma mi mzir kwa ka mzir dakwi diya sai midang gabillatsi su hang, mwalani taka kanaɗi ya, ni nga salni ka kənaɗiri. Na sudu kurari mi mwalani nahuni wa ah yini tan ta mshing mwa tsi afiya sal, wala sal ka dura hang, wala sal ka duru rakka ta mji masbila hanka la mjir ga salni. ayila yini kuma salni shanga su sai mi tanzi ka kanadi mi tading zi ka kanadi ka mwolaniwa to dametizi ang zailada hang su hang ajawutuzi lada ama kilara saka mi dang zi kwabi ka nika likati kirada mi dang ga bila yanang to salni ta gam msurakur molani mwolanni tang gam msurakur salni kai ko salni mwo kwa filaka mi har tadi wutu mwolaniwa to hankalan nkafi ka huhuwi to an iri nika tindana hirni Mi duk suting da harari an iri suti dana hirja tin dabwoda anzi lafiya sal hankala ki pipi mwola hankala ki pipi ama kuling kura hangni sal ki libila difa zipzari mwola ki libila difa zipzari wala mji ol ola da dangam msirakurawa yini mjir mbur na waci kulin kura hanni dadi kirawa mjina wacini ada daka kanadi mi dan zai fiya sal ma da a kiskirada kuma mim mwolan pilla sal ni, sal ni ada bediwa mi mwolanni sal ning ndalari tada bediwa to an iri sutun hiri ama duk sutun da harari mi dametisi a wutisi a dabwada to shang saka di tin danga msurakur sutin dang harawa. Mjir mburu na waci ada sal ki sinta sala di sintiwa da libila ka da mwo tsuha mida tsuhu yini to su iy na dametida ka a salnuwa shanga surda hankalada azi suti hyel nalada ama diya ga wul duryal laka ada ma dadinaladawa to har mwolalaka tashi kata pila ta kiti su ka ta pila tang tsifi salni kikari ka riba mi sa an tita wutiri tadi wuti riba laka kwawa kamya miri hal tita hara na dimiini am sutim mada ti hyel si nalada ka salni an suti mada yarni ammwo kikari amma Mi ta sin lok ti ta mwo ka salni to madani dama danga msirakur nzi miyada ka babaɗa, to an iri zi ti dana bara kulini mjina wacci ni aɗa shanga su ki kisi kirada ma ada mdakalada, aɗi kiskira da mawa ada mdakalada, amma mada na zaman kulini sai ka hankal, sai ka hankal, mi daɗi hara su ka hankal wa, saka ɗi ti mwala antsi a fiya salwa, saka di sal kuma ta tsi ka mwdawa. Kulin kura mji shili hang mufa nika ɗa har ki tiramta, amma mi di pillada garir mwala da pila kai, shang saka kil mwala na ki hara ya, kai saka kil mwalana ki hara ya. Ta aɗi fimawa kwa kutadir viu yini ma mzir laka taɗi ti hyel yuni, bziryini mi apa kulin kura akwa saka yini sakan taka mwalani ko madani amma tin ti bzirni ti hyel yuni vir makir tin hara. Tin daci ndi pirti sirpi ka za nya furda, amma komi hilhil kura sakan ma tsana ka mwda to ai nɗa pirti sirpi natsi nya fur ɗa akwa sadaka vir makir ni wa, <hesitation> to ana sulaɗi mnya pal maɗa nkwi ka maɗa dakwui ka gir vitsi hankala jiri ƙuma sur duriya kagir kiɓila ka za ncagir, kamnya asur duniya ni aɗi an nikah sal ni wa, nikah sal peri hankal, an tsini, mi sal a nalagi ɗiva, ta wul ngawakurnga ta nalagi dura kur, to ta zanga kara mwa thlawa mjirgiri, to swaɗina tira kiratha nyini wa, akwa duk suti ga hara akwa duniya dai, amma misal a hallagi suyini to wallahi gir kirti kan zis, kai shanga su ma ki kurti kanzi kal kal shanga su wala mjir girma dang gamsurakurari mi miyanga an tsodima difa kic kicari mi yangni tsodima dufa kic kicari to an iri nika ti dakwa bara kulin ana yakwa kida kila mwoci kada kilimta kirada ata sur duniya, asur duniyan a kura amma.